Tan sa kama draik de <noise> anduraiak da chalan ia vai ngu valek ia ngu valek aung. Nguma <noise> ngua theng ama seski. Aseski da auluki dak ngu char pama lamasacha da nga, ngo char ptha ana da nguathu sekt chana seski a pik da ngua thik kanana chama si u chi na chi. Si u chi na chi da chule da nguathu chi na chi. Ngua thuchi da ngu thon gama vat pe. Ngu valek ia uadi ngu sangar acha, sangar anga ama duraika apik. ngua thu chama a seski a seuchi da save stamar na chama vat. Da nga thet ia nga thes. da avapik ma gua valeachi suvtha cha vadi ngu sangar acha da sik a ngu lu ia ava lachar nga thet da nga thon sa muk sa mak kama si uchi avaik pik chai do ngu var kama aseski. Ngu var ma chi vit diva ngu sangar kama duraik. ma duraika avapik. Da ngu sangar acha. asik a ngo ngua mikina nacha sangar acha sangar acha, auk du chule de ngu thaman ma tha va chulimgi. ngu ving avachun gi. da ngua thu cha manap da ngua daraska manap. Ngua daraska manep da chule da ngua ves kanachacha mutka. A do choki klania vadi cha ngip de ava cho rot ki. Dasik ka thain <noise> mamar a chalan avik de Dasik ngi so ngi sangar acha ma chorot ia ngu ia ngu buaska ma mor manup da ava, ava ma chulim gi choki da ngua na thum un macha rot man up da avaccha sa hungi. Auk da nguaikana na cha chalan dai thik sa chule sa suk mut ka. Nguat ka sengi da ngu chartup peia avathun. Ngu char tup pe va pachun du chule da ngo ma. ngu chop sa cha matha lai i pes da ava biaska cha torno navuk. na vuk vasa chule sa a bi as ka cha thorna da sot auk kule da ngu bis. Ngu ves kama aringi. Aung ngu ves kama ninggi ta a charnas tamgi mamar. Auk sa chule da ngu run na cha sa muk. Ngu munna cha sa muk da chule da chule da ava la char nga thi chan auk sa chule sa ngua tha cha sa ngu run ava ma auveski sai mamanup. Auvesk sa a muk sa ava nanum da ava maithung nga mor doki kaseng ava bik. Nga mor nga thon sa muk samakama sipen gi ma acharnas tumgi. Asik ia arringi chia thik kanana cha auksa ngua tha cha sa vono. Sa mono sa ngu van eng gamsithung talung muk ura ang nga ma ithak ma thy don gama kureski. Sangua thu chave auk achule da ngu ma nuga ravat ptha cha sa ona ma chaseng. Nguaravet ptha cha sa chaseng da sot. Auk sa chulesa ngue ma ngu thor ka. Ngu thorka sa ngulumo ma. Ngua thik kanana vama <noise> ma ava surunga da nguat ka senga ma leika da ngu char tup ola varon. Ngu var ka kaseng da ngu thon angngeth. Daka sik kama sarumga dung ngo rarik mani chada ngu ver kama a mesmes ma mali cha mesngeth da ngua, varnseth ngutho, ngui, nguma, ngu num na chasa vonordo ngus. Ngua bisachama ithak bisa chama ithak na muk sa chama mesmes da ngu to na cha. Da kama ithung ma ngua thungeth koki ma ni gil. Da kasik a ning gil ava bi chai da mar a ngi klan a kule ngeth sa chule sa ngua sa ve ma ngua thik kanana chasa matak pes na cha chas ang a bes na cha chaseng. Kian ank sa ngu ma ngu ves ka dul. Ngu ves ka dul dasik kani ma dul. dul ka achaauk ma ang nga lungngum na cha dasik nguat katlung sa cha dasik ngu ma ngu run na cha sa muk dava ron. Ngarat a dul pes nga thung mamar sa chule sa ngu vung ga. Ngu vung ga da nguat kama ithung da ngu thonangeth mat ka dava dasik asip di nigas da ngi nani ia amar. Ngu thon na ngeth pe mat ka va chule du ngu vung ga da sot da ngua runga dul ka sa mule da avaron. Kule da ngua thu cha man up ngua thu cha man up makama. Avi thum du chule ngeth pe da am bes maulul. Sa chule sa ngu, ngu ma ngu thavaik tam negth. Sa ngu thavik tam ngeth avik sa chule sa chulengeth. Ngua thuma. kulanget da achala bek tem nget. Sa chule sa ngua thagis dam ga. Ngua thigis tem ga sa ngu chir angnga kamas acha. Ngu chin acha sa klan a gia nganga mastam na ithong vadi ngua thu ngeth nga na cha sa chule sa ngu thaman sa mangeth. <noise> ngu thaman da ngi lu chama kama chathopki da ngi luda acha bap ki mamar. Asika kothopki apik ma a cha bapki, dangi ngu thaman sa ma kama ithaik deva chule da ngu ves ka mathamat ki. Ngu ves ka da sot, sip du chule rigeth ma auluvek tam ngeth ngi thor na ngeth nave na makama a bang ru ang gi da ngi thor nangeth sum ma kama angngama ithaik ma tha tes pumgi. Ura ngia char pakama lamas savakama ithaik ma morki. Auk sa ngi thor na chama kothop ki nave na mutki dangi ka thopki nave nam mat ki de ngi ma ngu thor na chi nave na matki da kule chama chuthopki ngis. Dak kavi cha da chule cha diva a cha la buk tam ga. Si sa klan avik da ngi ves angngama chuan da ngi as ngi ngi na cha Ngi nari da a marpes. Ambes ti kuana ngi na mes da ngina ni a klan auik da mamar ia ngiar <hesitation> ngias da amar savit. Asik a ngu theis klan avik da mamar a thi plek ia tha tes klan avik aumor chalan. Agit klan a vi nga athe ma chalan a <noise> durai ka ura ma git. <noise> Nga thik kana chalan avi chai mamar a ti sot na tha vek ma tha tes